जान वेडिंग होली वेडिंग मई कथा बन्दों का खाना छेनू कथा लोग ची ओना उस हिसाब साई जगह भी डिसाइड करनी पडली टेका डेकोरेशन मई कथा पैसा जोला और जो ब्राइड ची जिओ चिओ ढुलान छबि धुला ची टेकु क्या दें कथा पैसा लगला तेमा सब कुछ डिसाइड क्रंउपादनु